Eo amin'ny karazagny telo eo ny totalin'ny tsakitsaky laniko agnatin'ny ray andro, a herinandro. Mihinagna composé aho indray mandeha isan-kerinandro, indray mandeha isanandro, dia mihinagna koa aho kafe, iray litre isan-kerinandro eo no mety laniko aminazy. Dia mihinagna koa aho mofo, mofomamy zany. Dia ataoko hoe impito ao agnatin'ny herinandro zany no totaliny.